<noise> Aga jama-jamanna aga jama-jamatta <hesitation> tafigauq makkuke sibawa pekkoi carana tafigauq ero jama-jamangnge aga jamatta makkuke fekko carana ifi- tetteq siaga tette siaga <hesitation> leijama yero gaga e tetteq siaga ta fura majjama aga fura aga leijama ko fura kiq majjama aga ifassedia ko meloq kiq majjama a- siaga ettana majjama kiq nappas fura <noise> aga ujama makkuke yanaritu massikola yaregga makkulia fekko caraku jamai yanaritu motoq kaq meleq jokka cemme kam- nappa lo kampus e tetteq siaga ulau kampus e tetteq fetu <noise> tetteq siaga uselesai lalen- tetteq siaga ufigauq laenna siesso pa- <noise> tetteq lima maderri maderri kaq selesai <hesitation> aga kuangnge ufigauq yanaritu magguru mitai me- <hesitation> tawwe sibawa sibawanna majjama ko <hesitation> ruangangnge <noise> onrongengnge aga ifassedia <hesitation> ko loki majjama yanaritu <hesitation> fatello sibawa boq sia- siaj- siaettana majjama kiq yanaritu engka kafang aruwa jang lebbi na- yo- lo to lau koro.